العطلة الإسبوعية المثالية بالنسبة لي تكون مزيج من الإسترخاء والنشاط، أحب أبدأ يومي بفطور لذيذ ، بعدين أروح مكان طبيعي مثل حديقة أو جبل، أقظي وجتي مع أصدقائي أو العائلة سواء يعني برحلات أو الجلسات وفي المساء أحب أسترخي، أشوف موفي أو أقرأ كتاب، بس تكون عطلة مثالية لو كانت مليانة لحظات ممتعة ومريحة مع ناس أرتاح معهم.